أفضل أكون عالما حتى لو مو مشهور، لإنه الفن ما منه فايدة، إنما العلماء يفيدون الناس، يمكن يكون لهم ثواب عند الله، ويمكن يكونون يفيدون البشرية، ويسوون شي مفيد للبشرية، أما الفن الصراحة ما يفيد البشرية بشيء، إلا يضيع الوقت فقط..